Bongiorno, ciammo da-o Biscion e son doî giorni che semmo sens'ægua, voeiva savei se e quande a vëgne torna perché mi no gh'â fasso ciù à fâ sciù e zu pe anâ à piggiâ l'ægua a-a fontaña, son stanca.